E fomba fisagn'ny gn'interrupteur zany, gn'asagny aloha da hoe mamogno eky, mamogno <hesitation> ziro, faharoy magnaraky zay mamelo, raha lavitry zany anao, da ohatra ka hatory anao da mam- afaky voneinao izy, raha hifoha anao la afaky velomignao amin'ny alalagn'ny interrupteur gne ziro.